شو باش دير كاس اتاي ، جيب اون كاسرول دير فيها الما خليه يغلي ، كي تشوفه فريمون طبخ ، روح جيب كاس خاوي ، حط فيه وحدا تاع ليبتون ساشي تاعي ليبتون و كب عليه هداك الما السخون ، صبر عليه واحد السانك مينوت خليه يطلق و شرب خويا بصحتك